م-عتقدش انها في يوم من الايام <hesitation> ممكن يبقي عندها مشاعر لان المشاعر دي مش موجوده-عند حد غير-الي ربنا خلقو-فا اعتقد انو لا-مش هيحصل